Abowa a mepɛ n'asɛm papaapa nye egyinambowa. Siantsir nye dɛ, egyinambowa yɛ abowa bi a sɛ ͻbɛn wo a, mpɛn pii no ͻbɛdeda wo do, ͻkyerɛ no dͻ nna mbrɛ osi pɛ w'asɛm kyerɛ wo na afei so ͻmmpɛ dede yɛ, ma obohu biara obu n'enyi gu do na ͻnnyɛ dede ma obiara nnhu. Iyi ntsi na mepɛ egyinambowa asɛm.